زه معمولا په اوونۍ کې یو یا دوه ځلې رستورانت ته ځم. اکثره وخت له ملګرو یا کورنۍ سره یو ځای خواړه خورم. زما د خوښې رستورانتونه هغه دي چې افغاني یا لبناني خواړه لري. کله ناکله چټک خواړه هم خوښوي، خو تر ډېره صحتمند خواړه غوره ګڼم.